Itaghi sogoune di thine di sogoune di soune, itaghi sogoune di thine di sogoune di rare, itaghi sogoune di thine di sogoune di nane, itaghi sogoune di rare, itaghi sogoune, itaghi sogoune di rare di sosoune, itaghi sogoune di rare di thine, itaghi sogoune di rare di rare, itaghi sogoune di rare di nane, itaghi sogoune di rare di sogoune, itaghi sogoune di rare di sogoune di soune, itaghi sogoune di rare di sogoune di thine, itaghi sogoune di rare di sogoune di nane, itaghi sogoune di nane. Itaghi sogoune di nane di soune, itaghi sogoune di nane di thine, itaghi sogoune di nane di rare, itaghi sogoune di nane di nane, itaghi sogoune di nane di sogoune, itaghi sogoune di nane di sogoune di soune, itaghi sogoune di nane di sogoune di rare, itaghi sogoune di nane di sogoune di sogoune, itaghi sogoune di nane di sogoune di sogoune di soune, itaghi sogoune di nane di sogoune di thine, itaghi sogoune di nane di sogoune di rare. Itaghi sogoune di nane di sogoune di nane, kémé.